Ihó iin tidata nani corre camino naniti, te nrida ichí kuanti té kuanti xa kuanti, te xo naniti corre camino, te ihó iin kiti nani rana kutikoná ya'á kano sapo ho sapo kue xhikati kue kuanti noxhakinxhi no carretera, te ngua carro té <hesitation> pue xhikó, taxhinko carro kó ñadichi ká kamaxhi nguixhi ke xhikaxi.